Jevaereta jeta vi oyoavɨ reta, oime tuisa yeyeva, jare misiva reta va, ɨ guaju rupigua jare ɨäka rupigua, jetapeko oyoavi reta